Yë salsa jue yë ko'o ni'iy mot'sëp, este tex jotyë jadunt's este kan padakëp mëdë ko'on y ji'ib wa'ajpëp este ko'o cebolla ma t'suksukyëp jadunt's este kan padakëp jadunt's ni'iy myaj kuwa'atëp jadunt's kayëp.